في ليبيا عندنا عطلات وطنية مواج-متواجدة يعني بشكل كبير، عندنا اليوم الوطني عندنا يوم التحرير عندنا عطلات الأعياد أعياد الفطرة أعياد الأضحى عطلة عيد العمال <hesitation> وعطلة اه عيد العمال وعطلات عاشوراء وعطلة المولد النبوي الشريف.